Nating faan non kurun, tan fo numaa, nating kat faarof ovei non. Nainy nyi tsikia nom tu kurun nating kat romanyi nyi te ka mem kuruu, fo mes nainy nating sabplai vavis non tan saf pan naa. Kima <hesitation> kiama <hesitation> on non tu kurun ai tsun ka tovei nating saplai non tan kurun.